Tíwɔ yɛ, tíwɔ tɔŋtɔñmɔ yɛ kpínɛ bʋrʋ bʋbɔɔɔ yá. Ŋsɩbɔɔ mʋʋ sɔkɔwá mɔɔ mafábíre mɛ, ɛɛɛ mafánáa fɔlɔɔ, dɩí tɔñ bagó, dɩí tɔñ bagó, bʋʋ <hesitation> baá mí ñtcha, ŋnáa? Baá mí ñtcha, bʋká ɛɛɛ matánáa fɔlɔɔ, dɩí tɔñ bagó ró, dɩí tɔñ kotokoli. Ŋnáa? <hesitation> dɩ tíwɔ tɩtɩŋɛ dɩí tɔñ kʋná, beenɛɛ tíwɔ, ñtcha, dɩí tɔñ kɩ, bʋká ŋsɩbɔɔ dí sɔkɔwá mɔɔ, <hesitation> ma vaálaná vʋ yelé maá tɔñ kotokoli, ma ɖoró ka mɩkɛ mafánáa dzaáá mamíkɛ maá tɔñ kotokoli, maá tɔñ yofotíwɔ ró tíwɔ kʋnáá dɩí yá fraŋsɛɛ dzɛ maá tɔñ kʋnáró, maá tɔñ ayigbé, maá tɔñ kʋná ró. Tíwɔ, bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋñ mí tíwɔ, bʋdée yá, bʋyɛ fɛnɩ ŋñtítí níí alaa alihééri karɩí yá, lɔlɔñbɔɔ bʋyɛ fɛ álámɩná. Yáa sɩbé ñŋsɩ ŋtalá fɔlɔɔkʋrʋ lɔ ba bisí tíwɔ kʋrʋ, bʋʋ bisí tíwɔ kʋrʋ ñ tɔŋ, ŋñ yála ka lísí ŋ náñtɔ lomóo mɛ. Ŋnáa? Tíwɔ mítɔ dée bʋdé álámɩnáá mɩ tíwɔ bʋdé, álámɩnáá mɩ tíwɔ. Bʋyelé báa aŋʋʋ sʋrʋ ɔtɩ kamɩ. Ñŋsɩ ŋ mí ŋfá tíwɔ lɔ ŋmɩ́ ŋtá tíwɔ, bʋ bisí ñ sʋrʋ ŋtɩ ka mɩ kʋrʋ ró ɛhɛɛɛŋ ka kpina. Ŋsɩbɔɔ bʋ sɔkɔwá mɔɔ yofó tínɩŋɛ maá míɩ maá míɩ maá mí yofó tínɩŋɛ bʋ vʋʋ, maá mí yofó tíwɔ kʋkɔɔ dɩɩ yáa fraŋsɛɛ, maá mí aŋɩlɛɛ ró. Ŋnáa? Bʋ yelé ñŋsɩ dɩ sʋrʋ dɩtɩ lɔ dɩí mí tíwɔ, bʋdéé yá, bʋdé ka yɛ fɛ álámɩná kpínatɔ tʋrʋ fɛ ɔ tɩtɩŋɛ ɔɔ gbáádʋ ɔ dzɩñtɔ. Bʋyelé tíwɔ mítɔ dée. Tíwɔ mítɔ dé pááá, dí ɖóli tɔŋtɔñmɔ, dí ɖóli tíwɔ mítɔ. Nɩŋsɩ ŋ ɖoró lɔ ŋfá na ŋtá ba táyɛ tíwɔ kʋrʋkpákpá ñba ɔɔ, bʋyɛ fɛ nɩ lɔlɔñbɔɔ wá, ŋñ mí dzémɔ ŋñ mí dzémɔ ka gboló, bʋʋ bʋʋ dési álámɩná.